וַחְד סוּאַל כִּיַּהִז הַרַאס, בְּסַרַחָה מַא כּנְצַנּ כָּאן שִי טְרִיקָה מִיַה פִי הַמִּיַה בַּשּׁ תְּנַתַּאכְּדוּ, וְלָקִין הַאַחַאסִיס דִיָּאלְנָא, הָאַלְמּ, הַפְרְחָה, הַמַּזַּאק לִי כּנְדּוּק, הַשּׁוּף לִי כּנְשּׁוּף, הַדָּא שִׁי כּוּלּ, כִּיַּבַּאן חַקִּיקִי בְּזַבַּא לִדַרַגָּה סְעִיב יְקוּן מְגַ'רּ מְחַאקָּاة, כּנְעַיִשּׁ הַלַּחְדָה וְכּנְתַפְעַל מַעַ הָעָלַם בְּכּוּלּ חַוָאסִי וְהַדָּא שִׁי כִּיַּעְטִינָא אִחְסַאס קְוִיּ, בַּלְוַאקְעִיָּה סְעִיב נְתַחְיַל אִן כּוּלּ הַדָּא תַּעְקִיד מְגַ'רּ בְּרוּגְרָאם.